بدأ الطفل التحدث مع اللعبه الي ان ظهرت المفاجاءه و هو حديث اللعبه معه و كأنه شخصا بجانبه فأخذ ينظر الطفل بدهشه و يسألها عده اسئله فأجابته فقرر الطفل اللعب معاها مره اخري و الذهاب بها الي الحديقه و فوجئ الطفل بلعب الدوميا معه و مشاركته جميع الانشطه.